أنا بفضل التخييم في الغابة وسط الاچواء الساحرة الخلابة عن الاقامة في الفندق ليش؟ لأنا بعتقد إنها تچربة وايد فريدة إنك بتخيم وسط الطبيعة والاچواء الساحرة والهواء النقي بعيدا عن الضوضاء والإنزعاچ والزحام المروري، ف هي تجربة تستاهل و فريدة من نوعها و نوع من المغامرة.